افضل نصيحة اتلقيتها في حياتي على الاطلاق هي نصيحة جدتي ليي "اللي يذاكر ينجح". كانت دايما وانا وظغيرة اول متشوفني كديه مهملة او مثلا <hesitation> او مش عاوزة انذاكر اتقولي اللي يذاكر ينجح. وفعلا اللي يذاكر ينجح. إن النجاح مشروط بالمذاكرة، وانا فعلا طبقت النصيحة دي في حياتاي. ان انا قعدت انذاكر واني قلت لو انا ذاكرت ونجحت هتبقى انسانة منتجة في الحياة ومثمرة في الحياة وناجحة، ففعلا ابقيت انذاكر ونسهر على المذاكرة ليل نهار وننجح. وجدتي كانت عتقولي اللي يذاكر ينجح.